Kalu cara burung biking dia pe sarang itu ada banya tergantung jenis burung bagimana misalnya burung coloibi atau torang jaga kase istilah tui tui kuning burung ini kalu dia bikin dia pe sarang itu ada dua bahan yang paleng penting yang pertama itu dari daun daun kering atau rumpu rumpu karing itu dia bikin untuk dia pe lapisan luar jadi dia kumpul daun daun atau rumpu karing dia bentuk dia pe rumah pe dasar abis dia ambe dia pi kumpul ini kapas kapas saja dia ambe dari pohon yang dia pe buah itu menghasilkan kapas ah kapas itu dia kumpul Dia kase bikin dia pe pang alas untuk batalor atau dia kase hangat dia pe tampa untuk dia pe ana nanti nah kalu kapas so ada didalam dia ambe tamba rumpu lagi baru dia tutup dari luar jadi dia pe bentuk rumah itu kacil saja sesuai burung itu pe ukuran tapi tong lia dia rapih baru dia pe didalam itu kapas jadi pasti dia hangat didalam nah kalu burung baikole itu biasa dia biking rumah di cabang kering <noise> cabang pohon <noise> yang so kering atau biasa di kabel atau laeng dia biking di ujung tiang bendera nah itu dia pe rumah biasa pake rumpu yang so karing tapi dia kase bulat dia kase bulat bentuk bulat itu tara pake dia pe panutup atau tara pake dia pe atap jadi hanya untuk dia pe tampa batolor deng dia Foro dia pe ana itu burung baikole tapi kalu burung burung burung basar kaya burung elang atau burung woka woka burung ini biasa dia bikin dia pe rumah itu dia pake cabang cabang pohon karing <noise> yang kacil dia pe ukuran sadiki kacil itu dia kumpul cabang cabang itu trus daun baru dia biasa bikin dia pe rumah di pohon pohon yang basar atau pohon yang tinggi ah itu burung yang dia biasa terbang di di dia biasa terbang terbang itu dia pe rumah biasa di pohong tapi ada juga burung yang dia pe rumah itu cuma di sela-sela batu atau di rumpu tapi rumpu yang masih hidup diatas tanah <noise> ha itu biasa itu burung toge atau ada burung yang saya tara tau dia pe nama tapi dia pe Model amper sama burung pombo itu dia pe rumah biasa di rumpu yang masih hidup den diatas tanah ah itu yang kita tau